Uneza upate mavio mecha kwashigwa kunaghira vindo vyaku <hesitation> vyakusumbua mda uya welaa kole kuure kathi kwamalia mapema kole kwa thoma, kwathoma kale ni soma kuika shule, kwathoma kwaika, unda methoma ukamimalia kwaghenda igholaa kana kole haghire makelele inonyumba kole haghire <hesitation> vandu vachi kole ni jirani kanai hata kama kole kughire tivii iho nyumba mda kole nakwa muda kole kwa laa kole kuke kwake kweka kana kuaikaa na vana kole ni mda uyawe laa kuahakikisha kila mruaghendie ilaa, kindo kingi mda welaa kwaepusha findo tha itumia thimu haghire vandu vachitumia thimu kwakolea mru akyatumia idungya thaaitharu mpaka thakenda akyatumia du thimu findofiya fichafanya mru anapatamario kindo kicha kindo kingi kwapungu thaindofi fyefikiririafikiria mnu kole kwafikilia naira, iki kole iki, kole iki vindo fyofichafanya mru analaa kindokicha kindokingi kwalaa handu ni hecha. Handu haghire uthafi yani handu kindo fyafo kupangie kindo kicha, ukalaa handu hachafuki echafukie kole haghire kunguri kole ika kwakolea kwapata mariokindo kichafo.